Zany hoe fomba <hesitation> fitaterana borety zany mazava hoazy hoe misy nasià pneu zany mba tsy hahasarotsy mba tsy hahasahira olo manday anazy de nasià tombony de juste zao ne mitaha avao anao mitarika an'ilay borety hoe mbô handay an'lay enta-mavesatry mba tsy hahasarosarotsy zany ny <noise> handesana azy na hoe: ah! hibata enta-mavesatsy olo araiky mba hoe miteraka arety na hoe manao an'zay, ohatsohatsin'zay.